Hata penyedot afu ndia ana kanu manfaat ba'uk a ana bisa hata heni kadafuk a ma afu a, ana bisa tao na udara barisi ma ana bisa namopo heni bana la bulun a ana bisa hata heni kulak al terus ana bisa hapu barang yang anana terus ana bisa t ao na si'di terus barang al barisi.